Injé umu néjool béloob gupalaay gaan nibajé gacigoomé goniyee gufojiir. Apaloom atiyeree ha nabajé simiit soni guñéén, ahu nabaaj simiit gafaak aan, ahu nabaaj simiit guñéén gaat.